te mi ɗom pa̱ nlà nnap ka̱pal ishishi iya̱m va ko nza̱ walang nggo kang mi ɗom pa̱ nrəng ko ka̱she ntəm mi te <hesitation> <noise> ivəng va a ga a chen ki shimshe mi ku zəngtəng ka̱she onəm va̱ nəm nɗyang a mi ka̱ makaranta a bwakan nna mi wor pa̱ a primary á. Unəm va̱ nəm nɗyang a mi ka̱ walang ta va̱ mi ɗom pa̱ nkong ka̱ na ka̱t ko nza̱ walang te mi rəng nnənap ku ma mi ɗom pa̱ nlà ko nəm te unəm va̱ ta aɗiɗin pa̱ udam Wayo unəm va̱ ta te uzo ka̱ ya ka̱ nɗyang iya̱m a yi pa̱ ɗəkər te awalang i chen te uzi ka̱m yi tar ko ka̱ vəng ikun aɗin ikun va̱ ta mi wor pe isur nva̱ng va̱ uzi fa ka̱ yi ka̱ kum ikun ta te i təm ka̱ vəng ikun ta te uzi yar nnap nshi i yar nnap nshi a yi pa̱ ikun mi byen dakdak ka̱t, ikun mi byen dakdak ka̱t kang mma gwang mi ku nəm ka̱t te ya pa uzi shi nnap nshi ta. I chu awalang a va̱ te uzi nəm awo a yi te ama̱ng a ya pe i ma̱mg ɗom te uzi ɓa̱p pa unənna̱n nva̱ng oro ka̱she yi pa zəng uvəng va̱ uzi ɗom pa̱ a na ama̱n nnap-nlà Va̱ ta uzi nəm wanta te iya̱m va̱ uzi nəm te le a chang ka̱ mi pa̱ gənggəng ka̱kul pa̱ a na ka̱ mi ko nza̱ walang nggo te mi təm ka̱ ngbar izər mi ka̱she te mi ɗyang nnap va̱ ta pa̱ gənggəng ka̱kul pa̱ kang nyar iwusuwa ka̱t wa pa̱ ka̱ɗi. Nvəng va̱ i ɗom pa̱ nkpan nva̱ng va̱ ka̱ là ko onəm ova̱ ka̱ na te ka̱kul apir nɗyang va̱ uza̱ nəm a yi ka̱pal ishi nna <hesitation> ngwang itam nna mi wor pa̱ a lisafi mathematics te uzi ɗyang nnap nshi a yi ka̱kul ka̱ awalang a ta te nnap iya̱m ɗyang ɗyang ivəng a ta te iɗyang nnap ɗyang ka̱t te uzi ɗyang nnap nshi iya̱m ɗyang ivəng a ta te iɗyang nnap kat ka̱ nna kpa te uze da̱r i pa̱ i na ishi ko ta uzi ɗyang nnap nshi nro a yi va̱ ishi uzi ɓa te i là a yi pa̱ ishi nnap shi ta ki nasəra là pa̱ iɗyang amathematics wa nva̱ i ɗom ishi yi i ɗom amethematics wa nva i ɗom ishi yi ishi nnap nshi ta ka chu oga ngwotgwot nna mi wor pa̱ inasəra te unəm a ta uza̱ wa va̱ uzi nəm nɗyang ko nna nak te iya̱m va̱ uza̱ nəm mi te uza̱ izun chit pa̱ makmak izun ji isəm parəm aməman ji ama kan na patenap uring ne ya ka shi igwakwi Uza̱ wa ya a mi ka̱she ìgwak pa̱ ɗəkər a nak te ko nza awalang nggo te mi fe nchang là iya̱m va̱ n ɗyang ka̱ tətak owan mi ka atak va̱ n ya ishi mi ko á Ka̱ɗi te iya̱m vəng va̱ pa̱ ɗəkər ka̱ mi ɗom pa̱ kang n le ko onəm iva̱ nya ka̱she onəm iva̱ nya ka̱she ntəm n-mi ìgwak i chang mi pa̱ gənggəng ka̱kul pa̱ a là ko nəm ro ka̱kul pa̱ nɗom pa̱ oza̱ oza̱ akpan ipipir te na-nap ntəm ivang i na nnap ntəm ivang te a sat nnap ga naɗktak ka̱ nra va̱ mmayi ko te pa̱ gənggəng ka̱kul pa̱, ivang mi chang ocha te <hesitation> i yan i nəm nra pa̱ mparəm kate ɓu ya ivang lyangshi chit ka̱kul pa̱ kpan ipipir ya ka̱t, te iya̱m va̱ i nak kang mi ɗom pa̱ ka̱ nlà ko nəm ki ma igwak i chang mi ko pa gənggəng te na te rak pe a ma pa̱ i kpan ipir ivang ka̱ sa̱lwu va ta ngang ishi te a ya pa̱ mma ɓu unəm ga nwa Inan te, ɓu nyi rak pa̱ ivang pa te nɗom Inan ka̱kul pa̱ nlir Inan a nyam ko a yi pa̱ ununggwan ku cha te nkpakta̱kat iya̱m ova̱ te a ma pa̱ ova gwang awo ko oza̱ i nəm ko iza̱ ranggo te oza̱ nəm nzəng na nak kang nnap-là va̱ ta la pe onim pe oparim igwang te inyang unim pe ama awalang va̱ kang mi ya ka̱ nɗaktak te nna te rak pa̱ ka̱ ntəm ga chu yi otarok te ununggwan a te wa ishi uwa i ɓa ki iza̱ ranggo ka̱she nzhi pa̱ kpakta̱kat a nak te ucha dər pe mmawo te inok wo te, nnəm iya̱m nri. iyam nri Mbwai amakaranta ovan ka̱ nnəm aɓo igi iya̱m te inok anəm ga nzhi, toh a nak te Nnap <hesitation> ivang azwar ishi onəm pa̱ makmak ngga nshatɗing shatɗing te ndir nnap ivang Ka̱ ntəm onasəra ntəm onasəra te unəm ro ya a rup a ji uwan wo ka̱t ununggwan ko ucha kapakta̱kat oza̱ te oza̱ ya̱m zəngtəng a ma oza̱ nyi kuma <hesitation> nnap nəm ozo te ko iza̱ ranggo te mi gwang awo ko har uro ma ucha wa iji ununggwan te a sat nɗaktak a yi ka̱ nra va̱ mmayi ko to ka̱kul pa̱ nnap nro i ɓe ɓa̱p ka izər nro te iya̱m va̱ mmami ka̱ nɗom pa̱ nlà te nna to ɗak pa̱ a ya pa̱ mma ka̱ ngga ka̱she nnap ivang ki igwai nna te ma bi na ka sa̱lwu nwa Inan ka̱kul pa̱ mi bi na ka̱ sa̱lwu nwa Inan kang mi yar ntəm ngga nnap nnəm otarok. Mi tar ko ka̱shishe te i sat nɗaktak nna nak te <hesitation> pa̱ dəkər te mi ɗom pa̱ ka̱ là ko onəm ovəng va̱ a ya onəm ga nzhi chit oza̱ a ya ka̱ nsəng nnap ngwong achuwang ta na ma nyi pa nnap ta pa te ka̱kul nka̱mshi owan onəm ka̱kul là nnap ntip asəm owan onəm ka̱kul pa̱ nlir Inan a ɗyang a yi pa̱ uchar pa te ma kpal ngba̱k izər a nnungwan kang mma nəm na ko a nya̱m ɗak pa̱ a ya pa̱ uza̱ ka̱she ka̱t te ugwai a yil ka̱ anyam pa dak na pa̱ a ya iya ka̱ rəng ta ka̱ nnyi wanta pa ka̱ɗiɗi te i ka̱mshi yi ka gənggəng nna nak te pa̱ ɗəkər te onəm va̱ a kam ocha chit te i ɗom pa̱ nfe nchang nlà nnap na ta ko oza̱ ka̱kul pa̱ nɗom pa̱ oza̱ akpan. Ipipir kpan ka̱ɗiɗi te iya̱m va̱ mi ka̱ chang pa̱ nrərəng kuma mi rəng te ìgwak i chang mi pa̱ gənggəng te nna, ilum va̱ ntar amakarata ko á. Nvəng va̱ i ga mpyal ka̱ na mbwai kang alum va̱ ta te ka̱tak onəm oro te iya iya̱m ga iwusuwa ama a sat iya̱m va̱ a mi mi rəng kuma mi rəng te a va ka̱ chang igwak Înan chang ka̱kul pa̱ ilum a ta ngga te nyi iya̱m re pa̱ nnəm ka̱t farko ntar mi te shi kenan ntar ngəshi kenan te onəm va̱ nya te onəm va ma nyi ka̱t ama nnəm mba̱p te ma ka̱mshi mi ka nya̱m a tak a tak va̱ ovan ga makarata i ra ko ka̱kul kamin ka mi ga ta nre ga mwa mbwai nzhi chit te ma kam mi ma ga ko <noise> nak a ta ɓa chit ntəm ka̱ nzhi ngga pal ka̱t ama ka walang ta ntəm